Ma kae kimmähe pigem komöödiät. Mino meelest egäsugudsõq draamaq ommaq, noh, liiga dramaatilidsõq. Et mullõ miildüs pigemb kas määnegi märulifilm vai sis komöödiä.